دايما لما بقابل صحابي بوصل بدري قبل المعاد وبعاني جدا من الموضوع ده معاهم لأن مفيش ولا واحده من صحابي بتيجي في نفس المعاد بتاعي علي طول انا بروح بدري واستناهم كلهم ودايما كل مره بعد اقول انا مش هروح بدري زي كل مره وهروح متأخر عقبال ما يجوا بردو بروح بدري وبردو بيتاخروا عليا